﻿Oimeñotaiko yemboeavai jare ñoraro, <hesitation> jare jukurai yakua kua vaera fisikamente jare yakua kua vaera mental mente, jaema kuako mopeti yemboavai tuisaguevi, erei yaikatutavi yaja tenonde, jare jukurai yaraja opaetei mbae ikavigue ñavae vaera, erei ikavi ñanoi opaete yemboavai jare ñoraro, erei jokogui yaikatuta mbae yayapo, jare jukurai yande, outavi arakua yande, ikavi vaera tenonde yaguata